Ñy fomba fañamboara ñy tantara boribory: -Mila f hevitsy mazava soa teña, aminy ñy ahazaoan'oloñy ñazy. -Mila tsy lava rehaky koa teña fa mampiasa sarintene na ohabol'eñy na fomba fivolaña aa hamaromaro. -Tsy halavañy nteña koa tantar'eñy atao nteña aminy Ñy fomba hafa mety aminy.